Kohve t’fundit jom msu me i lidh flokt bistek. Kur jom kon e vogel nuk kom dit me i lidh për shkak se mami nuk ka dit. Njerzt rreth meje- njerzt rreth meje nuk i lidhin shpesh flokt bistek sikur mami ose tezet se jon krejt t’rrituna. Po une jom msu prej shoqeve qysh me i bo ni bistek, dy bisteka, ose bisht t’peshkut.